Oimeko guirsreta oyoavɨ, oime tetarupiguai, uru, oimevi japisa iuava, guirake, oimevi jevae iuaeño reta, oime oveveva, jare oime ɨvɨ rupiguareta